Waaw nu ma dee bàyyi xel lu dagg walla lu am sii, lu dagg su ma ko gisee si yoon bi nga xam ne comme óorut comme nit mun naa ko gis su ma ko bàyyee foofu mun naa dagg nit, su ma ko gisee instant dama koo war a génnee pour ni keneen ki mun na ñëw du ko gis mu dagg ko, mun na nekk totaanos si moom, mun na lekk lu baxul si moom. Moo tax nit moom foo gis lu lu comme comme lu am dagg walla lu am sii danga ko war a génnee si yoon bi walla fu mu mun ti nekk danga ko war a génne nga teg koo xam ne, nga teg ko palaas boo xam ne kenn du fa romb walla kenn du fa def dara <noise> noonu nga war a def.